Aga gunana pemerintahan e ko perkembanganna teknologi e ero gunana pemerintahannge lao ri teknologi e baraq natingkatkangngi kualitasna teknologi e lao ri pendidikan ato lao ri keamananna data-data pendudukna warga indonesia baraq deqna mabessa na- naala tauwe pole okko saliweng baraq mateddeqtoi keamananna data-datana tauwe